छुट्टियों मा घुमण प्लान बणाणो सबसे पैली मिन जख जॉण होलू वखा बारा मा पता कन जै तारीख तै हमन जाण होलू ऊ मै डिसाडिड कलू यात्रा मिन कै माध्यम से कन यू मी डिसाडिड कन यात्रा मा किकि कन कि की खांण कख रौण सब मै डिसाडिड कलू।